Na ambi we na anet aneto awɛ kashi ava akwai ambe a azɛ azɛ akwai ambe sa si we ambe aze, ema kuma emu so ya ma ne enna bwoma amba sa we ambe azee emu nyi anet ka we onyi oze ele ne ko daa enshɛ kpaa sa mu waa nyi yika mu amma emuya anet sa we abebet anet ko emu nyi onet ka we onyi oze ele ne ko daa enshɛ kpaa sa mu waa nyi yika mu amma emu ya anet sa we abebet anet ko emu ku kpaa na nɛ na mbe onet, sa we obebet awe obebet engeni o nyi sa si we onet oze sa we onyi ze ba ko emu kpaa na ne sa nyi vica ba we onyi ze ba o we sa mu diggat emu ya onet sa she oze ba nanu

Ku shaŋ ema, a waa evaru ema se kente emu yi ekatarai e ze-eze onet sa we onyi zɛ emu ko onet oze o yike anet ko daa ele nɛ duk igya emuso vɛɛ emu gyep enge anet ko emu gyep emuvɛɛ ele emu we onet ozɛ ele nɛ emu ba abembe emuvɛ endeke ema gyep eman sen ya onet onyi onyi a waa ba eferem enshɛ shaŋ waa ba eferem? Domin anyi vɛ endeke emu eze mu emu yike embe tun eme amɛk ambe adoda mbe sa we ko kuma tun emu yike embe tun ena amek embe sa we aweii ko kuma eme ekpai embi eni emu yike embe kuma a nyi vɛ endeke ee enyinaa emu so nyina embe nɔ emu gyɛp abempɔ ne ete ede asu ba wai vɛ endeke emu ngina embe emada enshɛ <hesitation> emada emu gyɛp emu gyɛp emu so ko egya emu so shan obosoro me be ede asu ku shang emu ya anet sa we anet aze abem mbi ne amɛ emu go ensok embe, ama duk onet sa we obebet ko ka amma tsa taa ne ovɛ-vɛ oze na nyina ensok ni be se de ovɛ ebebet ve ebebet engbem <hesitation> waa vɛ ovɛ a shong onet omgbe ama emiya onet sa onet sa shaki ali ko ka je emɛ waa nyina ensok ni emada enshɛ egya sa kpase anet,-anet sa taa ne eyuca si na ni, domin enshɛ? A we onet ozɛ duk a waa emu soo je.